<noise> Marobe gny zavamaneno alantsika ohatsy kabôsy, zay gny mampalaza ny faritsy aminay agny Menabe zay, ohatsohatsy kabôsy, gitara, i batera, valiha, <hesitation> <hesitation> <noise> marobe zany e. Fa maro zany haiko fa agnarana reo zany somary sarosarotsy manonona anazy satsia gn'olobe taloha ro tena mahay ny raha regny fa satsia lafa mijanjy tapasira izahay mijanjy hoe ino agnaran'zao dadilahy na ino agnaran'zao dady? De ambarandreo anay eo gn'agnaran'ity zafiko kabôsy na valiha na sody.